Ya gyi miye ma gyi n nabmiyi okwonu yin miye ma sni kamu miye ma sni tea nnabmi yi n wyi hoi njen miy ma mi pwo ozhe ma sni nlabmiyi njen ayin adu ozhe pye yi magyi n labmiyi nwyi hoi jon nkwadami nbami atu ashawi na magyi kwo ya du ya gyr nkwa da mi ba mi ma gyi ozhe pyeyi nlabmiyi ofe kwa gyi she buda woyi wo nkwo tinde ayan gyi banu ba lolo gbuduwu odo kwo bo shi nsayi yiya zhapma nbayi lonu ya gyi nlabmiyiyi